Sosuwa laibirga kam e yara huunde njiyan njiyanre ta ɗatal huutinirki e pogoñ koyn nder magga nder sosuwa nga, pogoyn koyn nder sosuwa nga koyn fu, koyn njaraay ndiyam koy keewa, ndiyam nattaay to nder jooɗo.